ବ୍ଲେଂଡର ରୋ ଉଦ୍ଧେଶ୍ଯ କରନା, ବ୍ଲେଂଡର ମେଂ ମୁଝେ ବୁଟେ ପ୍ରକାର ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଜଂତର ବତୀ ଅଟେ। ବ୍ଲେଂଡର ରେ ଆମେ ଭୀବୀନା ପରକାର କରିଯା ହୈ କି ଆମେ ଫଲୋ କୋ ଗ୍ରାଇଂଡିଂଗ କରୀ ଥାଓ। <hesitation> ବ୍ଲେଂଡର ଉପଵରନା ଆମାରା <hesitation> ଘରେ ଔରେ ଦିଖ୍ଯାଗୋ ମିଲେ। <hesitation> ଯହାଁ କୋ ଆମେ ମୌମୀ ମାନେ ଵଧ୍ଯା ଵିଭାର କରନତୀ। ବ୍ଲେଂଡର ଦ୍ଵାରା ଭୀବୀନା ପ୍ରକାର ଜୂସ କିମା ଫଲୋ ରସା ଵନଲ ଜାଯେ ପରୀ।